Jari injo manpa'anna kulkasa, <hesitation> nuparallu kalea'. Ka punna rie' bajungutang nu ri <hesitation> na tala ripallu pa, kulle rinarro lalarang ri kulkasa. Iyapa na <hesitation> haji' ka biasa huru' i punna tala mmake kulkasa ki. <hesitation> juku', parallu kalea, juku, e daging, <hesitation> punna biasa to' punna minroki battu njama na tire'-tirereki na ki cinna nginung ere dinging, tappa <hesitation> nihungkara ji kulkasa. Jari parallu kalea intu anua <hesitation> apasse arenna? Kulkasa. <hesitation> punna rie' todo' kanre misalna sesa-sesana kanrea, injo pole ri anu ri <hesitation> ri apasse injo arenna? Ri pantama' ri kulkasa. E misalna todo' punna a'balu-balukki. Injo parallu karna biaa, kunni biasa tucinna nginung es batu, ere dinging jari es batu ji na alle toa, es liling, <hesitation> dumpi kulle to'ji ripantama ri kulkasa. Jari parallu kalea' injo kamunnina ekulkasa ri k k kamunnina ri balla'a. Ka punna talarie kulkas iyya, naja ngase apa-apayya. Ejukua, eutanga, elambace', edaginga, anrekalemoyya punna anre kulkas. Poko'na <hesitation> anu ki, asessaki. Huru' ngase', jari ammali memang pakiyya.